أحب أروح السينما بروحي أستمتع في الشي بروحي ما أحب أروح ويا أحد الأكل يعني يفضل ويا جماعة لكن الفيلم في السينما يكون بروحي وأستمتع فيه أختار الفيلم الي أبغيه أعيش اللحظة يعني وإي هاي الي أنا افضله